Vaikus või tähendäq väega erinevit asjo. Tuu või tähendäq, et sul om rassõ mõtõldaq, midä järgmidses üteldäq. Aga tuu või ka näüdätäq ka tuud, et sul om tuu inemisegaq nii hää, et sul ei olõkiq vaja midägi üteldäq.